Fomba agnamboarako sakafo telo karaza ame fampesa akora miainga amin'ny zava-maniry fosiny ohatra hoe: amigne entré zao aho ataoko lasary karaoty sy laisoa, gne va- mahandro vary, da aniko legume e laoky ohatra hoe: angivy sy, sy anamamy. Da gne desera aniko voankazo da vita.